Ny ilà ny tomabily bevata mpihaly tany rey zany. Raha io misy ny tany mahery, misy ny tany vatovato avao. Ka laha vao mahery gny tany iny, na tany vatovato avao i, lafa igny zany ny ampa- ampanovy anazy iny, ampihaly anazy la tsela vita izy amizay. Zao! Fa la ohatsy ka atao amy gn'angady zay aah la avy avao gny tao fa tsy mety, fa gny tomabily fihalia azy iny zany, iny malakilaky sady be koa lelan'ny raha iny.